N’botë ka shumë gjuhë <hesitation> t’ndryshme. Jon përmi 7 gjuhë që fliten n’krejt botën, ma saktsisht jon 7 mijë e 100 e 51 gjuhë deri tash t’shënume që fliten n’botë. 90% e ktyne gjuhëve <hesitation> folen prej ma pak se 100 mijë njerzve.